gott kvöld Ari Ólafsson söng sig inn í hjörtu Íslendinga um

helgina og mun fara til Portúgal fyrir Íslands hönd að keppa í júróvisjón hann var ákaflega einlægur í viðtölum og og felldi tár í beinni

við spjöllum við hann hérna rétt á eftir meðal annars um tilfinningarnar en fyrst ætlum við að ræða aðeins stjórnmál stjórnarandstaðan undirbýr vantrauststillögu á Sigríði Andersen dómsmálaráðherra vegna skipunar dómara í Landsrétt og hingað eru komnir þingmennirnir Þórhildur Sunna Ævarsdóttir Pírati og Páll Magnússon

Þórhildur Umboðsmaður Alþingis sendi frá sér

í dag þar sem hann segist ekki sjá ástæðu til að hefja frumkvæðisrannsókn á

hvers vegna eruð þið

fram vantrauststillögu stjórnskipunar og eftirlitsnefnd lagði fram sína rannsókn á þessu máli til hliðar til þess að

auðveldara fyrir að taka til skoðunar hvort að hann sjái ástæðu til frumkvæðisathugunar

vegna þeirrar meginreglu

nú liggur það fyrir að

hann hefur lokið þessari skoðun og komist að þeirri niðurstöðu að öll efnisatriði málsins liggja skýrt fyrir það hafi komið fram í dómi Hæstaréttar enginn

er bara hreint og klárt ráðherra braut lög við skipan dómara hún fylgdi ekki rannsóknarreglunni og það er ekkert sem eftir stendur til að rannsaka málið

er fullupplýst þess vegna finnst okkur einboðið umboðsmaður sem þarf að votta dóma dómurinn stendur Hæstiréttur hefur talað af hverju vantrauststillaga núna vegna þess að nú er umboðsmaður búinn að klára sinn þátt málsins núna

við getum tekið afstöðu til þess hvort hvort að ráðherra sé treystandi fyrir þessum málaflokki í ljósi dóma Hæstaréttar og í ljósi þeirrar rannsóknar sem stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hefur líka framkvæmt á þessu máli Páll það liggur fyrir að það er langt ferli í þessu máli því er ekki lokið það þetta mun líklega fara fyrir Mannréttindadómstólinn

er ekki einfaldara

setja hana til hliðar þú breytir engu um ferlið þó þú setir ráðherrann til hliðar ákvarðanirnar sem búið er að taka þær hafa verið teknar og á þær verður reynt fyrir dómstólum eða mannréttindadómstól eða hvar sem verkast vill hvort sem ráðherrann víki eða við verðum að hafa í huga fyrir hvað ráðherra var dæmdur hann var dæmdur fyrir það að fullnægja ekki með nægilegum hætti þessum

stjórnsýslulegu rannsóknarskyldum sem á henni hvíldi það efast enginn um rétt hennar

ábyrgð

til að breyta niðurstöðu hæfnisnefndar bera það undir þingið sem þingið samþykkti það er ekkert deilt um efni málsins Hæstiréttur felldi

dóm um það að hún hefði ekki með nægilegum hætti á þessum tveimur vikum sem hún hafði til ráðstöfunar ef ég man rétt uppfyllt þessa rannsóknarskyldu sem hún taldi sig hafa gert ef menn vilja flytja vantrauststillögu af þessari ástæðu á ráðherrann þá verða menn bara að gera það upp við sig sjálfur myndi ég í stjórnarandstöðu bíða eftir öðru tækifæri til að vantreysta ráðherra því ég er viss um það að næstum því allir þeirra eiga eftir að gera meiri mistök en þessi á því kjörtímabili sem var að byrja núna þetta þykir mér stór orð við vitum það að dómsmálaráðherra braut af ásetningi gegn þessari rannsóknarreglu hún fékk ítrekuð tilmæli frá ráðgjöfum og sérfræðingum innan ráðuneytisins um að með sínu verklagi

verklagi sem hún var að framfylgja með því að bera ekki saman umsækjendur eins og hún gerði

ekki eins og henni var ráðlagt að gera þá væri hún að brjóta gegn þessari rannsóknarreglu hún

Sunna af því marki sem hún gat á þeim tíma sem hún hafði

og það kom fram í öllum álitum sem Sigríður Andersen fékk að hún væri ekki að uppfylla sína rannsóknarskyldu

og Hæstiréttur hefur staðfest þetta álit þeirra

en Sigríður tók sína eigin dómgreind og sinn eigin vilja fram yfir allar ráðleggingar sem þó voru samkvæmt lögum ber ábyrgð á þessari ákvörðun ekki ráðgjafarnir sem voru að ráðleggja henni ekki hæfnisnefndin endanleg ábyrgð er þar sem endanlegt vald er og öfugt þá segir umboðsmaður að þessar tvær vikur sem hún taldi sig vera bundin af að þær hafi ekki átt við um þessa skipun í

í Landsrétt

það sé enginn vafi sem leiki á því var þetta ekki fyrsta júlí tvö þúsund og sautján sem stóð í lögunum að yrði að vera búið að ganga frá skipun

það var þessi tími sem hún hafði miðað við það hvenær þingið fór í leyfi en sko þetta er nú formaður málsins ég er í stjórnmálum ég er ekki hér í einhverjum lagaþrætum einblíni miklu meira á í þessu máli efni og

það kemur mér svolítið spánskt fyrir sjónir hvað til dæmis Píratar og Sunna eru upptekin af formstagli alls konar í kringum þessi mál í staðinn fyrir að ræða meira um efnið og innihaldið það ríkir ríkt vantraust á

akkúrat núna vegna þess að ráðherra fylgdi ekki stjórnsýslulögum til dæmis í öllu dómskerfinu og samkvæmt stórum hluta landsmanna líka eftir skoðanakönnunum það er verið að efast um hæfi dómara til að taka fyrir þessi mál það eru góðar líkur á því að þetta muni velkjast um í réttarkerfinu hérna í fleiri fleiri ár og valda okkur ómældum skaða og draga úr

trúverðugleika þessa dómsstigs um ómælda tíð en af því þú minntist tölum aðeins um ábyrgð ráðherra lög um ráðherraábyrgð ganga út frá því að ef að ráðherra með ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi fer í bága við stjórnarskrá eða önnur landslög að þá geti hann sætt ábyrgð sem slíkur það eru lög sem taka nákvæmlega um þetta ég kalla þetta ásetning ekki einu sinni stórkostlegt hirðuleysi að fara gegn ítrekuðum tilmælum frá sérfræðingum innan ráðuneytisins og þetta getur maður lesið út úr áliti umboðsmanns líka það er mjög líklegt og allar líkur á því að ráðherra hafi líka brotið gegn þessari skyldu sinni að fara eftir ráðgjöf sérfræðinga þegar það er til þess að fylgja

svokallaðri réttmætisreglu sem er það

byggja alltaf á málefnalegum og lögmætum sjónarmiðum já

af þessu ekki efnilegu innihaldi hvaða efnislega innihald

mátti ráðherrann skipa þessa dómara já ekki eins og hún gerði það nei af þessu snýr að þessu hún mátti

og hafði fullan rétt á því enda liggur ábyrgðin þar sem valdið er

að taka ábyrgð og vísar allri ábyrgð á þingið það á eftir að ræða þetta meira en rétt aðeins í lokin

samstöðu um þessa vantrauststillögu í stjórnarandstöðunni það sem liggur fyrir núna er að stjórnarandstaðan mun leggja fram vantrauststillögu hverjir verða með í henni og

verður lögð fram liggur ekki fyrir að

en ég get alveg sagt það að frá mínum bæjardyrum séð ég treysti ekki

þessum ráðherra og ég mun standa fyrir því að mæla fyrir vantrauststillögu á hennar hendur hún nýtur ekki trausts hjá okkur

að skipta rækilega um gír hann Ari Ólafsson sigraði í undankeppni júróvisjón um helgina með laginu hann verður næst yngsti keppandinn sem hefur keppt fyrir Íslands hönd og við ætlum að spjalla við hann

keppt fyrir Íslands hönd og við ætlum að spjalla við hann hér eftir augnablik

þegar úrslitin voru tilkynnt maður fékk alla með sér þetta var ógeðslega gaman þetta var svaka stormsveipur um helgina mikil umræða um

fer á fullt vinna eins og maður segir þetta var tvöföld vinna að komast upp úr þessu og núna fjórföld vinna að halda sér í þessu ég er ofboðslega tilbúinn bara höldum okkur aðeins

við kvöldið það varð umræða um það að þú hefðir verið svo

í viðtölum og svoleiðis við getum

á skjánum viðtalið eftir að þú fluttir lagið fyrst hvað var eiginlega að gerast þarna bara að fá

að tala um þetta það fallegasta fyrir tónlistarmenn og sérstaklega fyrir mig sem tónlistarmaður að geta gefið frá mér

það er svo gott þegar maður fær svona mikla fegurð og ást til baka ég fram á þessum tímapunkti hjartað mitt ég til áhorfenda og þeir tóku svo vel á móti

þetta gekk allt svo vel ég fór bara

að hágráta af því mér fannst þetta svo fallegt en svo eru menn að gera grín af því núna tekurðu því eitthvað inn nei mér finnst

að vera svona fólk á ekki að

að sýna tilfinningar og sérstaklega ekki á þessum stundum

örugglega verið tekið dálítið vel þegar þú komst heim ég veit að fjölskylda þín er

risastórt partý og áður en byrjar höldum við okkar litlu keppni þar sem við tökum lög og syngjum

svo er dómnefnd og stigagjöf svo þegar ég var kominn heim eftir úrslitin þá voru þau svo tryllt og þau sögðu þú varst búinn að lofa okkur þessu manstu eftir því

þrettán ára þá

við ekki upp úr riðlinum og ég sagði

ég ætla bara að taka þátt og vera fyrsti Íslendingurinn til að vinna þetta

sturlað að vera kominn og sjá að þau eru öll að vitna í þetta þú ert rukkaður um svona stór loforð hvernig heldurðu

úr kulda þegar ég syng bara fyrir tvær manneskjur því fleiri því betra myndi ég í raun segja þá er það svo persónulegt þegar ég held að þetta sé

ertu búinn að hugsa hvað þú ætlar að hugsa þegar þú stendur fyrir framan myndavélarnar

hvað

að hafa í huga bara að njóta í botn fara aftur að gráta kannski eftir lagið eftir lagið nei ég var ekki beint búinn að pæla í hugsa ég alltaf bara að